Te tʉm tʉgay te yʉji hʉy chʉcpapʉtʉgay tep yʉji ni ispapʉ tep ney cʉspa te wʉti patanus, te quinea, te anassa, te sunaca tep todo yʉji chʉcpapʉ tep ney ispʉgpa tep ni cʉʉspa te pishi tep hʉy pensucpa tep este hʉy shʉsucpa tep hʉy cʉsucpa, te mʉn, te mʉn tep pʉj tep hʉy pensucpa pe tep cay cʉj cap pit este hʉy yacwʉdʉyjaishucpa paque cap hʉy cʉspa hʉy shʉsucpa, te pazʉŋ, te apit tep neypit pʉj penaajpa nete pe tep este cay pʉjmʉ pichʉmpa cay tʉm y cap te apit tep pi wʉjʉ tep cʉsʉʉjpa tep min cʉʉspa tep <hesitation> mit haber timdo ʉm cʉsʉtʉpa te min cʉʉspa te apit y te patanus pʉj tep min cʉʉspa neete pep hʉy shʉsucpa hʉy yei tep hʉy setsucpaam te patanus para hʉy cʉssucpa y te sunaca pʉj tep yʉji tep ney wʉjʉ tep hʉy yacyʉsucpa yʉji te siʉshiijʉ, para nʉʉ hʉy ucsucpa, te anassa y tee Maŋgu puej yʉji tep ni ispʉcpa yʉji chʉcpap etse tʉm ajpap cuy tʉgay y mas ellapʉtʉgay donde minpa te ella yʉquiqjʉ minpapʉtʉgay tey yʉji wa ni isʉ wa ni misʉ timʉdo hʉy hʉy pensucpa timʉdʉ hʉy nipsucpa te manzana, te pera tep wat yʉgapʉ pey te yʉjipʉ tʉgay te ney neywin ne nʉmjaipapʉ te pun te wʉti punsujʉn tep yʉjipʉ tep pʉj pe tep tʉm'ajpa tep ney ispʉgpa tep cʉsʉjpa pe ca caga minpapʉ te yʉquiqjʉ minpap este capʉ punsuj cap ney pi punsujun porque cap ney como te yʉquitʉgais hʉy nʉji chipa te yʉjipʉ cap ny ca'sa hʉy nʉji chisucpa pe cap wat yʉgab wat yʉga tzʉca tʉntʉgay cap ellajʉpʉ te yʉjipʉtʉgatep ni ispʉgpa te ʉn nʉmjayʉpampʉ millan te pa wʉti patanus, te quinea, tepʉtʉgay tep yʉjipʉ tep ni ispʉgpa tep ni cʉspa ep min penpa tep tʉm'ajpa todo tepu tʉgay tep ni ispʉcpa tep te tʉm'tʉgay tep ni cʉspa ca ellajʉgminpapʉ cap wa ni musaam timodo cap hʉy chʉcsucpa timodo hʉy pensucpa timodo tʉm ajpa cap wa ni musaam nʉse timodo cap hʉy U uy yactshosucpa tiu mudu uytum asucpa te lluji ni ispa teb ni muspa tiu mudu tum ajpa te pasun te min nipa teb juyu uypa y cay tum pitsumpaam cay juyu cay minpa y cay tum uy minpa ca pazun uyje ca min isuypa cay tum cumu te apit te quinea pues teb tum ajpa min ispa que teb tum guanacpa tsampo ca min tugnpa mi ya cugnpa para que min cuspa ney casa te patanus ca sunaca cab min ispa cab tsampa ca min tucpa acab min minajpa para um yagguiusu tucju te anasa min isaypa cay tum cay juyu min isaypa cab tum tucpa ca anasa cuandu tsamaam cab min cuspa cab min nuu tsucpaam cab min ucpa casa cab uy yaguiusucu tum uyujipu peca ella jupu tugay ca wa bi musaam tiu mudu uy yactsucshucpa tiu mudu uyuy nipsucpa ca wa ni musaam pur que cab cumu ella jupu ca wa yuga tsucapu peru teb yuga tsucpa tudu teb ni muspa tiu mudu pen ajpa tiumudu uy juspucjayshucpa cay tum te pishije tumun uyje y te añasa ayje pues teb yetspa cab uy Ned cad uy uy día para que tsamu cay tum para que min tucjypa cay tum a min cuspa tudu te yuji tum teb ni muspa tiu mudu tsampa y tiu mudu tum ajpa mudu teji ajpa teb ni muspa teb u neywn u yactsucpa teb ni cuspa peru ca ella jupu ca wa ni musaam cumu ca muspaam neywin ti mudu ni cuspa ti mudu ni yactsucpa tiu jamamunitucpa tiu jama cab tsampa cay tum para que uy cuspa cab casa te yuji tum tugay